Naullekiqga rapiq annyameng-nyamengeng materruq. Lorasa deq naulle. Nasabaq, idiq tauwe, engka maneng paccobangenna. Deqna terruq manyameng pappeneddinna tauwe. Pasti engka maneng paccobanna. Deqna monri yaseq terruq tauwe. Pasti purai monro riyawa. Deq naulle tauwe telli runtuk anyameng-nyamengeng. Pasti biasai masessa pappeneddinna. Sininna tau okko linowe deq nulle runtuk anyameng-nyamengeng amatterruq. Pasti biasa i pirasai yasengnge masessa.